Gaaza, yadda nda bəna gaaza, səkkuru nda zədau nda zədu na gaazan, dandu aarogu damuna vərra nən, nda pii aam akka, nda pa ii kunu dawi nən sai nda pii. Au ii aɗagara, nda ji naa yaɗ gara, nda dana yaɗ gara dək nda damu di yaɗ gara nən sai ndami zəgərr gara ndampii ii ɗa akka nda kulɓi nda kulɓudu nən sai ndame atu, nda dlidji da aadlau, nda dlidji naa aadlau nən, sai ndaje na bii kunu gava tumu dampe du sai ka daare mayəm da sibbici, mayəmgu libdice nən, ka wə dau, kawudu, kawudau, ka damuna wədau nən sai kam kame kwaoci kampa ii kunu kampada nən sai da gazii an aandad tunu, aandad gu kuma naa mi wanda nda tau ii kunu naa kurrsasiyagu nfa mau nda wəjidu sai naa aandadgu jigab dagai aa dəmmu da wanyi naa aandadgu ka damu naa sunu nən sai kame aan ci ka pii ka vəyi ka vəyudu nən sai kami dawi ci bəlan kamana dawi ci bəlan nən sai kan kampii ii ɗa akka, kampadu ii ɗa kame tluwici taka ka pii kunu da wigu sai kame albasarr ci, kame manda ci sai ka wərrwərri ii dəsku ka wərrwərridu na cuta ci ka paadu nən, fo inde kancuu kan ka soya tugu nən, fo ka de naci ka sunu gun ka dina jəgab kai ii ka na jəgab ka dlamdu kasuna nən sai ka pil naa tamke naa tamke ii kunu, ka paadu nən ka fiici akkau a jiɓa bənna ajibba bənna aa jibba bənna to inde bənnən gara n to sai ka wərr tudu da aɗa akkau ii ɗaa.